ممكن الألات تطور عشان تكون لكن ما أجدر ما راح أجدر ءأكد إذا هيكون عندهم مشاعر حقيقية متل الإنسان؛ لإن المشاعر مرتبطة بالعقل البشري، فما يجدرون.